والله الويك إند المناسب بالنسبة لنا وحنا صغار في الأول كان يوم الخميس ويوم الجمعة. كنت تخلص المدرسة على يوم الاربع ويمديك إنك تكشت يمديك انك تطلع تفرم عزمايلك. <hesitation> يوم الخميس ويوم الجمعة. بس الحين تغيرت وصارت الجمعة والسبت. برضو اظن إن الأفضل مثل أول الخميس والجمعة <noise>